Kas sa mäletät, ku sa kõnõlit mullõ uma unistuisi reisist? Et <hesitation> ma jäi tuu pääle väega mõtlõma ja ma mõtli, et ma lää esiq sinnäq reisile, et sis ma saa sinno nigu kadõdas tetäq, et <hesitation> tuu olnuq mino jaos väega torrõ.